هل تفضل العيش في قرية صغيرة أم في مدينة كبيرة؟ ولماذا؟ أختار أعيش في قرية صغيرة لأن الحياة فيها هادية وبسيطة، والناس فيها أقرب لبعض القرية تعيش فيها على الطبيعة والراحة بعيد عن صخب المدن أما المدينة الكبيرة، فيها زحمة وهموم ما تنتهي